Henoko hoe nahazo fisondrotana ianao, mahafinaritra izany! Ahoana no nahavitanao an’izany? Ny <hesitation> nahagaga ny maro fotsiny dia tena vao haingana mihitsy mantsy ianao no <hesitation> tonga teto amin'ity toeram-piasana ity. Nefa marobe ny mpiasa ato no efa ampolon-taona maro niasana. Misy mihitsy aza ny <hesitation> tsy ho ela dia handeha hisotro ronono. Fa tsy nisy valiny mihitsy ny fangatahana fisondrotana nataon'izy ireny. Narahana daholo ireo karazana fiofanana rehetra nangatahan'ny mpampiasa. Dia nahazo ny certificat, sns,,. Fa <hesitation> toa vola baoritra fotsiny ireny sy ireo diplaoma efa nananana hatrizay. Ka raha mba azo zaraina ihany re: <hesitation> inona ilay tsiambaratelon'ny fahombiazanao? Sao mba mety hahasoa anay ihany koa mantsy e!